Raha ny <noise> vidine tragno arakaraky, raha ohatry zashy hoe tragno ambagny rihagna izany hoe amban'ny etazy da mety eo ame trente millions de franc eo ngambany, <noise> da ny raha izy zashy misy etazy da manomboka amin'gny cinquante million de franc miakatry arakaraky ny isan'ny etazigny amin'izay <noise> raha ohatry ka tragno vato, fa raha tragno sotry <noise> izy da lasaky eh trente million de franc zay, <noise> mety eo amin'gny raha eo avao ngambagny eo amin'gny dix millions de franc eo raha tragno sotry gny amignay agny.